سوئس معاشرت نوں اس دی بہوبھاشائی خیتری وِنوکتّا دوارہ پروشِت کیتا جاندا ہے۔ جس وِچ سمے دی پابندی، ہنر اتے امانداری وِچ مضبوط مولیاں ہن۔ اتے قدردانیِ دولت اتے رسمی، وِنمر سماجک پرسپَر پربھاؤ دی تہذیب ہے۔ سوئزر لینڈ دی وِنوکتّا پکواناں، کئی اجائکاراں اتے یوڈیلنگ اتے لکڑ دے نکاشی ورگیاں ستھائی لوک پرمپراں وِچ جھلکدی ہے۔ سوئزر لینڈ دیاں مکھ پاشاماں <hesitation> جرمن، فرنچ، اٹالین اتے رومانش ہن۔ ادونک کپڑے عام ہن، پر روایتّی کپڑے خاص تہواراں تے ہوندے ہن۔ چیز اتے چاکلیٹ بہُت پرسِدھ ہن۔ کھانے وِچ روَسٹیڈ میٹ، سبزیاں اتے روٹی پرسِدھ ہن۔